اي انا شايف الاقتصاد والشؤون المالية حاجات مهمة في حياة الانسان، فا <hesitation> لازم الزول يتعلمها من بدري و شايف انو اي ممكن تكون مادة مهمة في المدارس، ما حاجة غير مفيدة بلاخص لانو في ناس كتار عندهم عادات <hesitation> صرف ما كويسة وبتوديهم لي تحت، فانت لمن تعلم الاطفال من بدري بيكون عندهم وقت اسهل في انو ينظموا نفسهم في المستقبل لمن يبقوا ناس بالغين.